कई जानवर जू जमीन मुडी रैंदा। चींटी गिलहरी या सांप जू अलग अलग प्रकार कीडा मकोडा छन सभी जानवर जू छन जमीना मुडी रैंदा। इ अपडी सुरक्षा खाणु गल जमीने ताल सुरंग या बिलों मा रैंदा